Eeh waya am kam tum mi ɗo maɓɓi petel man nin waɗan nɗe ɗari jam waɗan nɗe ɗari waɗan nɗe temerre